Ɔyɛ dzen dɛ ebotum na ayɛ naaso mo nkuranhyɛsɛm a medze rema wo nye dɛ, hyɛ ase nkakrankra, erokɔ w'enyim no ahoɔdzen bɛba na etum ayɛ akyɛr. Na mbom sɛ ehyɛ ase ereyɛ no kɛse dze a w'enyi bɛhaw. Enyihaw no ba a, honam no mberɛwyɛ so bɛba a onnkotum ama etum ayɛ akɔ enyim. Ntsi hyɛ ase nkakrankra, ɔno na ɔbɔboa ma etum ayɛ no ayɛ no yie so.